<hesitation> yaani ninaenda rimaa, yaani kurima ikikuulu saana nikunima nini. Yaani, kazi yaaane nkuulu hasa niwarima, na jahaa haha jevee vantu vaanine kuandaaa mayumnda, iyunda kabisa nosaka niirima najaa umwaka noosaka nirime kabisa najaa eka ikumi. Kunu mujinire kusira tuku kumi, kunu mujini ne koojevine jotumia via. Anaja kula kai, ajaikipindi nejahanije vo nuanda usakata ukwaza hii. kuchete noo kusira mai- ma- ma- ma- mai- masambii! Noanza chimika. Kwahiyo muda woufikire woulima, yaani hana utola utoulime ivi mundu wane, kusina sema marisha yatee kutulungojele suche, konumuda ufikire tolima, nootele mnaje ninene ndilima sana. Kana muda ufuli vyoulima, aka nakaiye. Nolima, koo naremile! Mweru umudivi umwira, <hesitation> noufyuka. Tuvosi mituno jo kilanga kuno kaikia kuno kuno kuno kunomujini, lakini kahiline muhwera rima. <hesitation> umaka ali mujini iyo umaka kalimujini vii hamuna ila sadomana nolika ukumala mwiya nunulukira kaivii nonolima nafyuka da fyuka. Kwaire marabou sana arume, atinyemoto usite mali mali mali matiko tolima kai. <hesitation> cherevie, kanahai mula chele avanyunyi, naja nini yaani ji nazi neakalima kai, kana mudovi kilauvuna, kadoma nouvuna, kafyuka. Biashara yane! Yendera uchungura naukongirie, kana noongerirye, umaka hayafumile mpesa taba koinini neukula ulaile bakungu, abakungu ni- ni yatwele mu- mwavo bakujolia, amachangu viatajirikira, umali nini muyani namalengo nijanene. Kaliama, kahumula, kouje nakaili mpesa, kakuchungula ibiashara, nuchile ivyanta mulichala vakanihimula chele vala. ilimalani kulwa hasa nini ulima, kalima kabisa yaani eka ikumi, hana ja eki ikumi kana jouvunile, <hesitation> mundu wane, solokosa gunia naa mia tuku. Mia <hesitation> haswa haswa labda youpunguire sana igunia isemanini, naji nupungwile sana. Lakini hasa hasa kabisa, ni mia kabisa yaani, kaja mimilya amauli tajiri, vandu vane, pasi yaate mujika ikula jiri tuku si akanamuna nyajimo nasita kaimyevo kwanza yaani yoo kwanza novaa viboko. Yaani usafa tuku kabisa uwe yaani ilime norabowa muda nololoelo, kabisa yaani, ileyan yabowa liililyokana uvunele amawe kuno uritajiri najo kuno daslamu. Woritajiri kabisa moo, bila na wasiwasi wene kuja kuinjoi vii maisha yaani yakuno jii yaani, dakusina arima, hamuna aminidimile kahiya arume nolima. Koone kazi yako nolima we kalime kwajie ufufana uva fane yakuno yaulima, afu ukubela na mujini viosa akamrefu yamimi mjini lea nina amuno. noto notofanya biashara lakini kumbali, kula kai nohoho, kula kai nohoho! Voo- vantu vana tuku vava vafumila nakula ndu vafumila kai noukohuko. Kwahiyo sasa, wekanile marafiki lyale edoma nakai, enakilila, wekajaka jaka jakalazima uje wanseaya chenokangwire nikweri, ni sahihi kabisa, yilima nololo walume. Yaani umwaka umudi ivi faa uvue tajiri yamoo, ufike mujini undojosogola ivi yaani maulu vii ani mbelele kani uje na mbelele josi wujasili, domire kainywa limai.